A par loi to ka xnaꞌ diikaꞌ ka doriete kan la teskwa rariete kan xinladika bernakan basketele xaꞌ kanto xnaꞌ palo te lex na le riete kom ka no xinla dichiri sate lo llichitemna lela nil itekan lona lochin runen xnaꞌ diika' diinaꞌ rula llichi takan a basket nero domingu tuprano mate xnaꞌ lollichi lo rano kune koka kola kriola stik kale ita kan no na kan futbole na riti kan naa domingu xnaꞌ rekan rol lallichi rakatan